Kutu kaa jaa na nani kaa tiñaatude jii nitiyii káá suni te kanitude yua nava nasade in inn na nani nu keeyo staa inn yunu luli keeyo staa, xii jika ve’eyo ntenu ujun kata kaayo in to’o luli xii xii nuu kata katakayo este jaa kaajatiun kaa yua kua kuu ujun kakayo kaa jii, te este nuu chayo jika ve’eyo in tíllí kaa te kanituyo jin ntillika te kuu kutu inn tilli kaa jatakáá jatakayo uu ntatiunyo.